﻿Kua yaiporu moa, jare jukurai, oime vaera ñanoi mirata, jare oime vaera ñanoi opaetre yanderete ikavi, jokua seveguara mbaeti <hesitation> mbaetitei jukurai, porque jukuraiyae yanderete oyepokua jokua moare, mbaetima ápo yanderete oyeapa jaiño resistencia, jare yande reta mbaetima oparaiki kavi, porque oyepokuara kua moare jaema mbaeti ikavi